Namee asi tia cuu inca comida na nda mee cuichi ia a tu guee sañu ihneamea ta quisii chi lundea gueen mejor ca ndu ni ca vaha na caa comida ñe ndioo